Lafa hanamboatsy pompy manary rano zany e da mila tapaky e rano igny, da rehefa avy eo esory ny pompy manary rano, mila jerena amin'izay ny fingotra sy ny randely, da soly ny ampahany simba. Lafa vita izay abiaby zay da averina amin'ny laoniny ary jerena raha mbola mitete ihany na tsia.